ईरान का इतिहास बोउता पुराणा अ एतुक आगे फारस के नाअ से जाता जाअ ते ईरान के जो आगले सभ्यता ते से ते ईलम जो सताइश सो ईसुइ पूर्व से छः स ईसा पूर्व तक ते ईरान मुझ छः स पचिस मुझ एक साम्राज्य स्थापित करा छः स इक्यावन मुझ अरब लोगुइ इन पान्दे कब्जा करा।